<hesitation> יא, איך האלט אז די גאווערמענט זאל מער זיין געפאקוס'ט, זייער ציל זאל מער זיין פון עקאנאמיק, פון געלט <hesitation> ווי פון מאכן זיכער אז די פון, פון <hesitation> ראטעווען די ענווייערמענט, וועגן איך האלט אז עס איז נישט עכט עפעס דא וואס מ'קען טוהן, און יעדערער קען ניצן פון א בעסערע עקאנאמי